Kabaka adem asiee zemenga komo yani, fejiro shayga mumkina inannae عشرة عشرة engir gorjo la gorjon sama kolodoti yani, kolodoti kir ala naejenami, طيب fatorka برضو <hesitation> kolodoti engir. <hesitation> ghadag kolodoi engir, ashag kolodoi engir. <hesitation> تمنية وعشرين دقيقة galag eli yomila. تمنية وعشرين dagiga eronon sebala ushikan goni, سبعة في تمنية بستة وخمسين <hesitation> ستة وخمسين naton kamsinga soka yani <hesitation> يعني ستة وتسعين دقيقة galag, يعني ساعة ساعة ونص galagka domir yomila, usbola, <hesitation> yomil goni تمنية وعشرين دقيقة galagka dominan gagi.